Onre njuniru kenró xhachi ka'a ñinduu tuu nana ndoko nuu yaa ya'á kue chi kandiró, chi ndun chani chí onré kandiró chi ya kuii kandiró tundana tudana ko konduxhia, akuii ndakenru la kulandu tuu lakenro ñanña chi iho unka chí cha'a ho onre junido ke'e knero cha chún kanditu cha chiun chindakero cha'a ndakero ñii ndakero chi njuaju ña'a ye'e yakenruu huu onre njunido kada prepararó koño chún chí, kandiro ya'á huajillo ya'á chile ancho chi kandiró nuu licuadora chí bajuina chindakeru kuño chun ndakeru nuu koño cuchi, ndakero nuu joño ndukuu chi vajuina vajuina ye'e ndakeru ndaka nuu chandavaru nduno'o este ndono ndono jaxuu.